المسافة اللى أجدر أمشيها في يوم واحد تعتمد على عدة عوامل مثل الطقس والأرظية ولياقتى البدنية بشكل عام، إذا كنت في حالة جيدة أجدر أمشى حوالي خمستاشر إلى عشرين كيلو متر في اليوم، <hesitation> لكن إذا كان اليوم طويل ومليان نشاطات ممكن أكتفى بعشر كيلومترات، <hesitation> المشى مفيد للصحة، بس أنو <hesitation> المسافة مهمة أنها تخلى كيف الوقت ممتع ولا لا.